Uyaka kuduu ño'o, unka chidio ndi'á, nani ihá iña un nani ñoino nakutoin ninketui chinanta ñitu chinañan ndonon kutu chike kundu'á okuduu ye'a kuan kuduu yaka'a yuu salten ndayee yuku ña'a nuu nduku yendo ngara nevanka angui jitemin yunuu niva'a nduu salten. Bueno ñanu tamen tamen, nguedio namen xondadió, ian najin nin ndutu ján, deen, aciti comida na jen ian neniun ña'a damen cubeta ka'á ian ngutume nioto jan un ujun ndachio omen un nunian nuu, nuu jun ngua dakuyan ké ian ñatume'á, nami kuduu kuduu exhi ihó tuku ndemengue ñani nio tu mendo jan namen yuchí hó un ndunio yuchí hó ujun nayian nochí ho ujun namen yee, yendo vii un chindó un kuño chón ajo un ndadika ian, ian nanio tumeno jaunka xhione yee imé.